Momba ny hevitranahy amina karazagna filokana amina fanatanjahantegna de otrany sy mety aminay izy satria raha ôhatra anao ka resy zany le alainao igny an de very volanao, mety ho tapaka lalan-dra tampoka aza anao mieritreritra hoe mandresy ny naleko nefa resy de ndraikandraika koà mandresy zay alainao an de mety hiakatra tensiôgna koà anao amin'hafaliagna de sy mety zany ny filokana amina fanatanjahantegna fa sara de mizaha foana.